La la arroz ke hoj qat'aliim wach han man wat'aliim ta k'ieh wach arroz wach wat'aliim wach jjanaj aroos enteero y la paxanaq la enteero pues la enteeo reh k'uxb'al wa'ak y la paxanaq reh la q'oor taqee' por ejemplo la q'oor ke nkik'ayaj chu'sil inuup nki'an utilizar demasiado la arroz pero nk'ian utilizar la paxanaq pero je' hoj nqa'an sa qa arroz re' la enteerto ¿por qué? Pporke laa' nri'an reh janaj nre'nam aka sa rik'uxbal riwa' n'ila suq aka porke la paxanaq si nab'anam usar n'ila je' cha q'oor va entonces es recomendable nab'anam utilizar sa arroz la wach wach janaj arroz pero si wach janaj wach arroz wila la enteero y la paxanaq